Hay eynude fow, artifisiali intelligeensi o waawi ruttude e maɓɓe nder hol no joɗi. Kono, ko ɓe waɗi kooɗaɗe, ɓe andi e ngaskuɗe ceɗɗi ɗee, artifisiali intelligeensi ko njaati dow rewirde e maɓɓe ko fiilde njaltuɗo. Wata, ɗum no woodi haala dow fiilde humondiruɗe kala kaɗi.